Sohõ da ni go kwaara ra ni go ga gwaro, ni di haŋkaŋ go ga te i goono tey ni se, da manci ni kay no ga tun ka ce sinji kin kway taray ta a si te. Amma da ni ne ni ma gwaro yawo cine, baikulu kaŋ ka ga donda niŋ, baikulu kaŋ ka ga kaarum ni boŋ, din toh wadin ni si du kin kway taray ta ka gwaro. Amma da ni gwaro kin kway taray ta, toh baikulu si donda nin, ni mo ni si donda boro, za barfo ka no ka ne ay wane ay ya-cine no toh, hay wu fayda waane. Waane wo sohõ a na ɲga boŋ kway taray ta, ma mo daŋ a se naŋkaŋ ni diya din. Amma da ni gwaro ka ne shiru-shiru sohõ lokaci kaŋ ra iri go toh ko da yaushe, hana kulu i ga kaarum ni boŋ no ka ne ŋgay ma donda nin lokaci kulu. Ni di mo wadin man te gaara ma gwaro kin kway taray ta ni basi nda borfo, borfo mo baasi nda nin, ni go gin gwaray tey. Amma da ni na mo daŋ, sohõ haŋkaŋ i ga tey ni se, ba da sanno kaŋ ko da, hana kulu i ga te ni se ni di mo wadin mo si te. Gaara ma gwaro kin boŋ kway taray ta kaŋ ba suba no araŋ koy naŋgu fo i ga ne wane ɲga wo ga ɲga boŋ kway taray ta. Naŋkaŋ a koy a ga salaŋ ka ɲga boŋ kway taray ta manci i ma ne bor ma gwaro ni si ni boŋ kway taray ta ni di wadin manci te yaŋ no gaara ma kay kin ce sinji kin kway taray ta a bisa ni se baani gwaray.